Re ma' mas naxol ndyeba' nak mbe'sa'na, mzina'na, re mbakey, re ma'ba jwa'n mas naxol ndye, mbay lema' tazou ndyeba' xenak re burey, mbeu' weyna, re maba' nyapa zou, ndye ma'.